Inten kinwenel jeb'ix <hesitation> jeb'ix wakp'eel p'iisil k'in inten patal inwa'lik kinwenel wakp'eel, men seeb' inpuxik inwich ma' tan inwenel tuka'ye' wa inp'ix säk p'i'xik inwich ti sastal cuatro cuatro <hesitation> sastalil ma' kinwenel tuka'ye', kinpat'äl p'i'xa'an tak inlik'il intuklik a' mak yan uwenel uwaxakp'eel p'iisk'inil, a'lo' kintuklik inten ma' inwojel yan mak kuweneloo' yaab', inen ma' patal inwenel yaab'.